ഇതി നമക് ക്രിഥക സിഹി പദര്ഥ സ ലബല നശ്തദ। വഗേ പാതേ അദുനുന്ദന്ദ ക്രിഥക സിഹി പദര്ഥ ഗല്। പന്ദുന്ദ ഏന്കലി ഥേ സക്കര ഉന്ദന്ദ ഐന ബദലഥു। യുസ്മനുപന കേലവന്ജി വസ്തുലു അഹര പദര്ഥ ഗലു। ഉന്ദു നോര്മലഥ് നമക് ദിഅബേതേസു കോന്ത്രോല് വന്പിരമന്ത। യുസവപുന്ദു അന്ഛേ നേ ദുക നശ്ത വന്പിരമന്ത। യുസവപുന്ദു ഉന്ദു നമക് <hesitation> കേലൌ ദേഇഥിത। <hesitation> ഹിതലന്ദു കേലൌ ദേഇഥിത ഹാനിലന്ദു। ഇതി ലബന വന്പുന്ദു നന്ദ കദിമേ കലദി പുന്ദേവു। ദുക ദിഅബേതേസു ഛുദു കോന്ത്രോല് അപ്പുന്ദു കുലി ഗോവേ। പേതിജു കുലി ഹലപുജ ഇനോ വന്ദ തിന്ദന്ദ സീതിന്ദി। വന്ദ തിന്പുന ഇന പരിജലയ അപ്പുന്ദു അവ ഇന കരക്ത। ദോതദ മന്ദ കദിമേ മന്പുന്ദു ഇതി <hesitation> അവ। ഇനോ ഥോന്ദരേന്ദു പര്ഥി ഐന ബഗി മന്പുന്ദു നന്ദ ഓരര। അവ ഹര്ബോനു തബിഥു അവ ഇമ്ബലന്ചേ അപ്പുന്ദന്ഛേ। <hesitation> ന മന്പുന്ദു അവ അന്ഛേ നേ കേലൌഅന്ജി। ഇതേന് സമ്ശോദനിത ബഗ്ഗേ പന്പുന്ദു നന്ദ അവ കേലൌഅന്ജി। സഥി ചന്ചേല്ലമന്ത പദ്പുന്ദന്ഛേ ന അപ്പുന്ദു ഇതി। നമ ഓത്താദു മന്പുന്ദു നന്ദ ക്രിഥക സ്രി പദര്ഥ। തബിഥു ഐത ലബല ഉന്ദു നശ്തല ഉന്ദു।